Ny fomba fiborosia nify soa da aodikody ahia boribory ny fiborosia nify. Da borosy amboñy da avy teo koa ajotso mañambañy ahia mahitsy mba hañala fako amy elañelañy. Da isaky avy mihiña zañy añao da borosiaña avao i nify.